Mampaharitra anazy ela aloha izao dia sasana madio tsara izy an, dia tsy asiana rano mintsy, dia avela maina be eo.